Itôny aby ny <hesitation> akora dimy <hesitation> tanisaiko eto ahafahana hanaovana sakafo hafakely: a <hesitation> sôzà a, dia vary gasy a, dia voanjo a, dia katsaka, dia siramamy a no ahafahana hanaovana mofo malagasy amin'ny akora anaki-dimy.